Pos la marroquina es otra gastronomía que tien gustus i aromas mu intesus, dau que gastan especiis comu cominu, jengibri, canela o açafrán. Estu lo descubrí en un viagi que hizi ai unus añus. El pratu más anombrau i que yo tamién avíu caiquandu en casa es el cuscús, pos no tolos idratus van a sel patatas, arrós o pasta, i se comi con verdura, gravielis i carni... El borregu es la carni que más se consumi allá... Tienin tamién una sopa mu saborosa, que yo solía hazel enantis, que la izin "harira", algu gordina i mu potenti, que se hazi con tomati, gravielis, carni i yervas, mu consumía paí pal Ramadán. I pol Ramadán tamién comin unus ducis que dan mucha energía, mentaus "shebaquía" i que sonin una massa fritía con miel. Los consumin muchu tamién paí pa Ceuta i Melilla.